Binesinen akum inamatii ininen wom wol jala baretaa kutoka inin charekoa lafa ko wom wo aba sun wontan midas ininen onum midasaa. duub won kulli ishin wolum jala baretii wo sagale nyate wol jala baretii wo deqeni bines fudenu wol jala bareti akii hatin midasit ininen tanum qopete midasaa. duub won kulli wolum jala baretii akum binaadamiti.